بفظل المتاحف التاريخية لأن فيها قصص وحكايات عن حضارتنا بحب أشوف المعروضات الجديمه وأتعرف على تاريخنا وثقافتنا زيارة المتحف تحسسنى بالفخر و الإنتماء كمان تفتحلى آفاق جديدة و المتاحف تقدم- تقدم فرصه للتعلم أشياء جديده وتعيد إكتشاف تاريخك